Ime kin bemo niime in nyisha a nwira akele ni bani kina tuna nu unom ebɔɔ sha mar ime domin akwoi aneke rare nimbɔɔ, imbɔɔ sa mar inteh utok ni mbɔɔ utentɔɔ unying abom unom unyiŋ eyeh hane aguna shebo nihum ha guna wɔɔbɔɔhaguna shoboo no dee ime kuma ime shohum ni odee, ocu eme shi rii eceme irii woke eme, ni rii eceme ini jɛɛ banɛɛ ime intoŋi mbɔɔ anera nɔɔ amma asho akpoh <hesitation> etengashe toh ime kin kama abera kowani amek abigijaa ayɔɔk unom ukou niyo taar nano nu uhuntɔɔ etɔɔyin hano ime kuma. Na mek o dubu nyiŋ na dari uturaa, nu ushɔɔk utɔɔrɔɔ niyo niyo niyo tɔɔnyin kin bema nin ime kama duk ba yok iro unom hano, ime kin bema nin bani ime in nyisha a ŋwira akele hano nu ushe domin in bahaki nyishi iye sheme nu ubin eme shi hashi jehe ime in shomu uŋwe saidai kashu ubineme shishi cirka anyime heti ingode shi yok eye, kuma ime ina shuu eye na taka jawi ime amek domin nime hwame baya a hwame hano ba ni dok omek ni kpuu ukpak baa bani indok omek nika taki hime omeke ni ime chii i hoe koni hime omeke ni ime chii kuma ni me heu eheu kokuma ni me in kpiia abinbom baa ama. Ime na shui omek hano ningbeshiha a keleme sanan kuma me ba koi udeme shin iya jehe uneke ye sha shei niye, ane bera nime shonu udeme, ishin nyihihe, nime shonu udeme ishin nyishihe nime shoniu udeme ishin nyishihe nime nyishihe udehano <hesitation> aŋwɛme aga adara alei ime a rhee abɔɔk eme antee emeni ayaa eme a rhee abɔɔk eme a jŋebe arhee abɔɔk eme so kin bema mu nom hano konya na nyishi anwira kele na tara taka shuu oshe nu ushe unewi ime ni sho na neke bɔɔ ko wani cerike dok nin bani jɛe de cewa igbam ŋwe isho, udɛɛ usho.